Lunes jama domingu jama nta domingu jama lunes jama martes jama miercoles jama jueves jama, jueve jama viernes jama sabadu jama y domingu jama